Kuako jae ipuere vaera opaete taja reta, vaso reta yamboiru pipe jare ñañovatu pipe jaerako kua täta ikavi aguiyeara opaiño oñemoai ai kua reta oipota rupi, jaeramo kua yaiporu ñañovatu vaera pipe kua porta vasope jaera kua